<noise> Sarotry aloha azahoan-tegna fahasambara nefa laha hoe tsy hisy f- harary mihitsy zany, tsy hiaritsy mihitsy tegna nefa te ho sambatsy, ohatry hoe fahasambara am' resaky vola, resaky fitiava, resaky <noise> <hesitation> hoe filaminan-tsaina, <noise> tsy maintsy misy maharary avao i, tsy maintsy misy raha iaretan-tegna avao aloha.